أفضل طريقة لإنهاء يومي تكون بالاسترخاء بعد يوم طويل. ممكن أقرأ كتاب ممتع، أو أجوف مسلسل خفيف، أو أقضي وقت مع العائلة والأصدقاء. بعض الناس يحبون يمارسون التأمل أو اليوغا عشان يهدون أعصابهم قبل النوم. وأكيد، النوم الجيد هو النهاية المثالية لأي يوم.